വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ശോഏ, ഐഥു ബേഥേ ബേഥേ വരിഏതിഏസ്। ഉല്ല ഇഥേ ഏന്ഥോ ഐഥു ചസുഅല് ശോഏ പന്ദ ചന്വസ്। ശോഏ ബര്പുന്ദു സ്നേഅകേര്സ് ബര്പുന്ദു സ്ലിപ് ഓന് ശോഏ। ബര്പുന്ദു ലോഅഫേര് ബര്പുന്ദു മോച്ചസിന് ബര്പുന്ദു। അന്ഛന്നേ ഏദ്ദേ ഫോര്മുല്ദു ദേര്ബ്യ് ശോഏ ഓക്സ്ബര് ശോഏ। ബ്രോഗുഏ ശോഏ, മോന്ക്സ് ബ്ര ശോഏ, ബൂത്സ്, അന്ഛന്നേ। സ്പോര്ത്സ് ശോഏ ഉല്ദു ഐഥ്ല വരിഏത്യ് ഉല്ദു രുന്നിന്ഗ്। ശോഏ ഉല്ദു, ത്രേക്കിന്ഗ് ഉല്ദു, ഫൂത്ബല്ല്, ബസ്കേത്ബല്ല്। തേന്നിസ് ശോഏ, ച്രിച്കേത്, ഹികിന്ഗ് ശോഏസ്, അന്ഛന്നേ। ഹുമനിതേ ഹീല്സ് ഉല്ദു വേദ്ഗേ ഹീല്സ് പുമ്പ് ശോഏ സ്ലിന്ഗ്। ബഗ് ശോഏ ഐഥേ സ്പേചിഅല് ബൂത്സ് ല ഉല്ദു ലേഅഥേര്। ഉല്ദു ചബൈ, സേന ബൂത്സ്, മോതോര്ബികേ ബൂത്സ്। സഫേത്യ് ബൂത്സ്, അന്ഛന്നേ മസ്തു വരിഏത്യ് ല ഉല്ദു।